ईमेल का उपयोग सी जु छ सूचनाओं का आदान प्रदान मा बहुत सुविधा मिलदी। मेरा ईमेल त मैं दिन म दस सी पंद्रह बार चैक करदूं, ऑफिस मा जब कुछ मीटिंग, और कुई रिपोर्ट तैयार और रिपोर्ट कु जवाब देंन होंनंदू तब त मैं दिन भर बीस सी पच्चीस बार अपड़ी ईमेल चेक करदू और कुछ ज्यादा जरूरी काज हुई तो जरा जादा भी देख ल्यूँ।